في أحد الأيام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ، الساحر صار صغير جداً وصار ما يعرف كيف يرجع لحجمه الطبيعي حاول يستخدم سحره بس كل ما حاول صار أصغر، لين ما لقى كتاب قديم يعلمه الطريقة الصحيحة ليعود لحجمه الطبيعي.